Buukuu a mekenkanee nnkyjree na mebjpj dj afofor bjkenkan nye buukuu a ne dzin dze Asjm Pa Yjtsia. Djm buukuu yi obi a ckyerjwee no wcfrj no Isaac Kofi Nimo a ofi Ghana a nna ckasafa mbrj ibesi edzi nokwar na mbrj nokwar dzi w'enyim a cboa w'abrabc si fa. Djm ntsi mebjkamfo buukuu yi ama obibiara dj cbjkan.